Apa jamangku yang aki temo amiri anu ku <hesitation> magelena biasa kemakulena biasa to juna poslo tuit tu temo sumesteran anuma pitu. Ke malena biasa ku magolai to pamula makale. Jang jang-jang <hesitation> <hesitation> kasira biasa tuma kuale makuliah. kampus to Mani ko jaka ruangan ku to mane maguruma. Kamudian malena <hesitation> suleku biasa kete guru to ato apa biasa dosen dosen jengmawarung ku ru ngali tole. Lembaga organisasingku to alena <hesitation> mesekeretna male jalankan prokerku to male selesaikan apa yang menjadi permasalahan untuk he solang solangku laleng organisasi setengai bisaduka angku syiapkan kamus to bo' tas, mani pulpen biasa dua mani siduka ku bawana laiat laptop to kaijo kampus biasa ppt sitemai di presentasikan jua nau olon dosen. <hesitation> dijelaskan ki biasa. <hesitation> Biasaki male ku maku laptop <hesitation> sulena setengah anan biasa sule abis to.